पाउस मुतलो काएर म्हाका पाउशाचेर बरेलें कविता याद येतात, सगळ्या रुतूंकां आडेलो रुतू मणे तो पाउस, पाउसचें दुसरो नाव जीवन, पाउस न्हा जाल्यार पाणी न्हा आनी पाणी न्हा जाल्यार या जीवन न्हा, पाउसा खातीर आमका झाडां मेयत आनी झाडांग खातीर आमका शेत, भात, फळं, भाज्यें सगळा काय काय मेतां। पाउस फक्ता मानवांच्यात न्हुं तर सगळ्या जीव जांत्यांक खातीर जीवन दान असता। कोणताच पाउशाच्य शिवाय जागतां शकचोना पण कशेतरी पाउस बरो न्हुं कशेतरी पाउस लागत जाल्यार तो शेतांनी पानी भरता आनी शेता कूसायता, खाचीत गोष्ट लिमिटेड असता तीच बरी असता कशेतरी तेंचो वापर केला बरो न्हसता। पण आठचेर कालन प्रदूषणाचेर खातीर पाउस कमी कमी जात आसां आनी येता त्या कालन आमका पाणी मेलपाक मुष्किल जावपाक शकता, माणण आमी पाणी वाटोंच जाय आनी झाडा लांवच जायी।